Kpéb ñtó ágwòñwán ámóhó ñdó, ádé ákpá mkpó, mkpéb ùgwém ámó ányé <hesitation> ányé úìhò, ná ányé áhì ùgwém ké ámí mkpéb ñtó ányé so dát ámínùñ ñkéné ñnùñ ñnù ùgwém ñtéré so dát ámí ñné ányé ímá ílù ùgwém ñ’ùgwém ámí né ányé ákékémé <hesitation> ñdó ádé áláfón, ñdó ádé álánúñ íchíóñó idá mmiáró íwí íbá ké ñdó ádé, ùyóñó íw’ítíé, íwíyíñ ímkpóñ ímkpóñ ñyíéñ, áníñó mmó ñdáká mkpóñ ànyè sádé má kpéb ùgwém ámmó ányé ánùñ ákpéb ùgwèm ámí, ùgwém ámí ñné ùgwém ámmó ákékéméké ké ñdó àdé áchíóñó àdá. Áwító ké ñták ádé ámí ñné ányé íkárá íríán ùbók átókéd ínyíé ájén áké ájíd íwíbén íkámá ákétóhó k’ùfók ámí ñne ányé, áké ákémí ñné ányé ákésíd íkídóhó dé. Sé ñníóñó mbáñá kémí íkpéb mkpó ñtò àgwò ámí mmó ñké dó ádédé.